לי גאד תא'זיני כתר הוא אלערס בלא חד יהדר, חית פיהא אלברכה, אללמה, בידהיה בעלעאילה ו אלאסקא, אלא קאן אלג'נאזה בלא אחד ראה מומכן ייבקה אטר דיאל אלג'יב, ולקין אלערס הוא אלפרסה לבידהא אלחייאה, ו אלג'נאזה تکון להזה אלנהאיה, אלערס בלא נאס הוא כחסרה ללפרחה ו אלניה.